Ny fomba fagnanaovana vinengitra amin'ny salady miankoiny amle fomba hitiavana azy, asa ôhatra alaiko hoe alainy le vinegra atao tongolo, atao tômaty atao sira ary menaka atao amle salady zay tiagna afangaro azy.